Kɛɛnyɔɛ ceŋceŋ nóo ko wɨraakpǝ pǝrǝ kɨyi enirɛ oturu e le fii lɔrisa o lo ko kunyowuiyǝ wǝǝ. kotoku a ka sa sɩka oturu o lo ro ko <hesitation> kotoku tǝta rɛ kotoku tiyi ǝ mɨ pǝ Nóo ko mɨ ŋ fuu oyutui mɨ mɨ otuzazaa mɨ otukpii rɨ nyarɨwǝ mɨŋ me epipǝ lo otuyǝ mɨŋ mɨ pǝ.